ما السؤالان اللذان ستطرحهما على شخص ما لمعرفة أكثر المعلومات التي تمكِّنك من التعرّف عليه على النحو الأفضل؟ السؤال الأول اللي بطرحه هو: "وش أكثر شي يعجبك في الحياة؟" عشان أعرف اهتماماته وميوله والسؤال الثاني: "كيف تحب تقضي وقتك في يومك العادي؟" عشان أتعرف على روتينه وطريقة تفكيره هالسؤالين يعطوني فكرة واضحة عن شخصيته واهتماماته، وكيف يشوف الحياة